Jandu unmeesi nga antimbi he, bajanga húrindi jígo, banan meese. Ndi bahúrndi jígo, bameese hambe, winooni bamadan yaa, a búuti fyeeŋdem baa ma, win to ngi baa ma gidaaje. Bilaanti ma ntoo be, bigim bembe mane, biga, mboli biga to yeeŋi binín biber. Bége gudi gamba bigaadi bamba. Geegi saabuti binín ma nyeetibà, bige húrndi bjígo ngi bàa ma. Bari bilaanti ma ngeg bommu binín béege, bége nhúrindi ngi bàa ma bjígo, jandi binyeeŋdinde.